أعتقد إني يعني أتفقد <hesitation> جوالي حوالي الثلاثين إلى خمسين مرة في اليوم، يعني يكون عندي رسايل تنبيهات من تطبيقات، أحب أتابع الأخبار ووسائل التواصل الإجتماعي، طبعا في بعض الأحيان يعني يمكن أكون أكثر يعني إنشغال فأقل من التحقق، لكن بشكل عام <hesitation> الهاتف أو الجوال يعني صار جزء من حياتي اليومية.